د شمسي نظام سیارې عبارت دي له عطارد، زهره، مریخ، مشتري، زحل، اورانوس، او نیپټون څخه. وروسته له هغه بیا لمر او سپوږمی ده چې د میلکي وې په کهکشان کې موقعیت لري. نور اجسام فضايي نو ابر دی یا وریځي دي او داسي نور.